आज कि तारीख मां अगर आप विदेश मां ख् गिन, त येकु सबसे सानम तरीका चि आप अफु मूं फोन रौखा। अर तेमा गूगल मैप ख्वोलि ते रौखा । किले कि आज कि तारीख मां गूगल मैप रास्ता दिखौंणों पथ प्रदर्शक बण्णों सबसे अच्छु काम कनू चि। येका अलावा मैं अफु मूं कम्पास रौखि सकदू, र तेसे यन व्हे सकद किले कि कम्पास दिशासूचक व्हंद। स्वो मेते आराम से दिशा कु ज्ञान दी सकद। त यि चीज कन्न भौत जरूरि छिन आज का दौर मां।